Uboyen ekein nu eni evame dero, eni mekotomamu idiom iholo okpeide moyen mu ivom aki oyode mu ivom aki do mu kpasimu igogo ukpesite mu igogo itowede mukimine kpeiya okpeide muyon ebir, ebirka uva mudera muyon isilebem mu yon ubowan uboyan ekein mudera ebir muva dera, oder vresete moyon iselebem muyon ubowan moyan ebir odamu dera odera mu diya uboyan ekein okpasite ituwa de mokpeya do mu dera mu yon ebir muyon ubuwan muyon esilebem do yawte isen yor uyonde uderedo ibite odamu diya oyo ubow yen ekein ubow yen ekein oyo obonu evamidera eni makpesi mu igogo ituwande mokpeya okpeide movonu ebir, mu vonu obowan isilebem mu vonu isen mova dera oyo ubow yen ekein eni edero inum otroke uboyen ekein utadete idiom yo uyite ovayite ohonu opkite okpei yonde moivom iki ukpasite Ebow te mukemiviye miviyete mekre mediya mava memane ikpekrilem mikro midiya ikpokiyo mikreva denuitow nu osama ovaika miva mi bow tenu oten aswei saȳ mikre meta esi mite esimiyite me gbede ovai mediya medove amin mewola mita bavivi me wole asu obite mediande movai muidian mova mikro diya memese miyite mikro bedene miyaneke mikro mediye inumiviata domikro mide inumediya miyite mikro migbeede ovai mikro mikprese itany mikro mididiom mikro mikperke oso idiom me deryo mikremediya mikre mesete, mikro median ohahine midian ohohina do mikre mikpeva mikpete ibowote mikro mevaye meveyete meva menene gari mikro me deya Mikro mi diya miva mide itow, mikro vamide osama mikrovamide inunu dimosome miyow tulte uvai do mikro obedite ovai mikpote amin midov te amin nudite idiom mikro mesete treasu ini mrobedenete mitateesi mikro yite migbedete ovai midere idiom nukro dite mikro wota gede ewei isipuwenete do miyidim mu ovai mikon ohahina mikro mikpe va ohahina yo obow te do mikre moviye mikr midi a mike medeya miekre medi gari sunday ubian nu asu suwon mikrotate esi mikroyite megbedite ovai mikpeyi depani midere inum mediya mikro dite domekro mesite mibedenete sunday obian asu yisa ihikro mita ekein mitate mikro <hesitation> mikro mediya mideyite inum yor mimenete inum mediya me we ibilayi do nukro medidiom me juve amin mekpeiyi pani meta esi mirere hinete asu obite medidiom mimesite Mita gende ewei nu ivom me odiom odiom me didiam me kro mesete de tre aswei yisa tre aswei siyeva, tre siyeva tute ohaina me kpete ibraka, kpete igbro, iirobro ibraka imute dome tiate me vradete midiate, mekro me demevra daye medete mede inum nu meme diya miyite mikrodite mikro mesete oyo obonu merere miyinde eki midiyete inum mivate midete inum mediya miyite midite midiom mesete awei ye owei mitate esimiyi gbete mikroyitol ovai miyitul ovai me gbede a fin my gbede ovai me kpeiye pani me kpai min meder idiom imo avreme mekromesete